A-a campagna, à un figgeu che o core apreuvo à un ballon into prou di nònni à Cicagna, e röbe do genere; pòsso anche pensâ à de belle figgette che piggian o fresco, tipo unna scena da fin Euttoçento, tipo vittorian.